Maromaro zany ny karaza paty <hesitation> azontsika fantary. Misy izao ny spagetti. I spagetti io da paty mahia sy lavalava i io, tsara miaraka ami'ny saosy mahery na amin'ny saosy bolognaise. Da misy koa penne. I penne io koa da paty misy lavalava avao koa agnatiny ao, mora mitondra saosy agnatiny tsara amin'ny saosy makarenina. Da misy koa ny linguine. I linguine io koa da somary manifinify avao sady misongady, tsara miaraky amin'ny saosy an-dranomasy. Da misy koa ny fusili. I fusilli io da paty mihodikody, tsara amin'ny saosy matevy satria mitazo tsara ny saosy igny i.